Inasila tarige <hesitation> digidat konina, ken itirka wakena, <hesitation> maratoni bokharogo kabaka karjena, manigoni <hesitation> tawaligoni yani kabatani jogra boharat tanikon digda, <hesitation> ker alikangoni eig wati iskina, yani shabi shabil karjikemona hadawalogo iterka eigel <hesitation> kojel okerosa hadawatanog karjifan tigjina ienekaramidogoni kabatani ashri khalsa.